Izy koafa taonga zaho tara igny mialatsigny aminolo jiaby aka zaigny zaho we mialatsigny fao fotry raha mbola nanoiky take amboteazy kay mialatsigny mialafodro aminareo ay